Ny tea afternoon miaraky amin'ny sandwich, da fomban-draza malaza a Royaume-Uni any. Ny sakafo britanika koa zany da voatao ny kolotsaina baka Inde any, ohatsin'izao fotsiny ny curry zao